लाइट स्विच जु ची उ योक इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा कण्ट्रोल वोंदु जब स्विच ते हम ऑन करदा ता जु सर्किट जु ची उ पूरू वे जांदू जैसे करंट हमा बल्ब मा औन्दु अर हमा बल्ब जन बैठ जांदू अर बटन बंद करि ते सर्किट टूट जांदू।